انا ومن بين هناك اشياء في هذا العالم لا يمكن تفسيرها بسهولة، لكنني اعتبرها مش انا مسألة شخصية، بعض الناس يؤمنون بالاشباح بسبب تجاربهم، ومسبب ثقافتهم بينما اخرون يحتاجون الى دليل علمي عش- واحيانا يكون الاعتقاد بوجود الاشباح شيء مرتبط بالخوف.